Saaf khaijaknai kwbangma manwui tei machine tongo. Amo rok wngkha sapan keroesene vacuum cleaner blower tei soap paper. Sapan bai kwbangma manwui no saaf khlai mano tei aboni bagwui kwbangma sapan tongo. Amo rok wngkha ree sujaknai sapan mairang luta tei maitwk muitwk sujaknai sapan tei yak sujaknai sapan. Kerosene bai khe grease rong tei machine ni rimi moila rok no suwui mano. Vacuum cleaner bai khe hadwlawui tei heleng gura moila rok no kusubui saaf khai mano. Blower bai khe bufang blai tei heleng moila rok no saaf khai mano. Soap paper bai khe yak saaf khai mano. Amo baade bo hasteo saaf khlaijaknai tebo kwbangma manwui tongo.